Pues konëpëp yëm kaxtë jadunt's mëj tanabyëdëp ma i'ixtën dunt's ji'im nayxëp tyam kaxtë najtyë mëdë dunt's kuay tëkëp kaxpë wën tyëy tyam naj jim nayxë neyb jot najk chyok neyb naj kaxayn.